عقب هاي ما صار يبين اصلا وقعد يتمشى تمشى في الفيلا مالته اكتشف انه زوجته قاعده تخونة اكتشف انه عند ان بيته مو نظيف اكتشف ان وايد اشياء كانت ما يعرفها واكتشفها بس لين سوى هاي السحر وانقلب السحر على الساحر